Okas patsan vamatopo upas en vanu, ma topo er pean ha pati sata to nana nama koma na inu. Ubam bon tsor vovoso er pean pa san sambe asata en sanana. Pa tsa ti sata viso ar va sata. Kas pa vor sah sambe mia tamba va upas pa mamatop e-e pusi, pusi sahan mama topo en vanu koh imbene pakuse en komana inu. Oria tsa kita vere vere nor, anana bu nor a buar. Poria pat tete no kah imbi arior, mia taba va upas va naovana miatamba via upas, a nau vana. Vavatuts em peo, koh de-ene pa tsiar vati pasan viso ar vati koh de enene ubam bon. O ia vamadono, e gume pasan mama topo abuar en vanu. Kah vavatuts nom abuar, o hia sah pema do-ono pean. Ohia a kita nau en tene kiu, ean sah kopono abuar. Koh kira vere verena en tenakiu pe te ene na en vanu. Kah kita verevere vasana pah an ama ara tene kiu egu nara nata vakau enora. Tavava anan pinopino, maar en tene kiu. Kah sua anane pakoma na vanu. Kah rak pinopino en komana vanu, ean tsa vamatopo upas abuar ka sea buar pama tsi eto. Koh kita rakrak na en komana vanu. Ohia tse kes rak, ka naneva komana mosina, pava batana. Vei tane, ean sah vavatsuts nom ama taba nan vama topo nom. En komana vavu komana inu peaan kor tsino natanor ar tete woa. Mamos bon tsara vama topo tabuar vere, koi tsiako kater pean pa upas woa veni poh tane tsoe vurue. Oria voro vamatopo ar, vei kene tsotsoe nu, bon nam vama topo ama ar buar veri. Vavatsuts arior pama ar tete woa, ean a vavatsuts a rior. Koi kita tete pinopono nor, tsa pe tsiako pa ma ar nan unoom tsor tete voa nor. Kah vavahots enoi pean ka kita vapaka tsoe vasasa nor en komana vanu pa tsiako asata.